Ñy fomba fiasany ñy teleskaopy aminy ñy fañalebeaza ñy raha hentea lavitsy moa; ñy fisiany fitaratsy mazava iñy noho ñy fahaiza teña mañabevata no mampihena ñy habeny raha hentea iñy aminy ñy fisiany fitaratsy alohany ao iñy.